أني أحب وأفضل النوم مبكر والاستيقاظ مبكر، إنك تبدأ يومك بصلاة الفجر مع الأذان تبدأ تتناول فطور تروح العمل وأنت بذهن صافي وجسم نشيط وصحي، أما السهر بيخليك تفيق وأنت بمزاج معكر ونفسية تعبانة ما تقدر تكون بالنشاط المطلوب للعمل,